யூக்கிய உணவு எளிமையானதும் சுவையானதும் இருக்கின்றது. ரோஸ்ட் டினர் ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ். ஷெப்பர்ட் பை ஆஃப்டர்னூன் டீ. என்ற முறையில் பல பல சுவைகளை பரிமாறுகின்றனர். இங்கிலாந்தின் உணவுகளின் சரிபார்ப்பு சுவையும். பாரம்பரியத்தையும் பொறுத்து மாறுபடும் ரோஸ்ட் டின்டர். பிஷ் அண்ட் சிப்ஸ்ஷெப்பர்ட்ஸ் பை மற்றும் ஆஃப்டர்னூன் டீ. ஆகியவை பிரபலமானவை.